Tapocu no estó ciertu de destinguil la serena duna ambulancia dela dela policía peru ya sabiendu que es policía lo primeru que sentimus paquí es mieu d'avel hechu anguna cosa mal. I no devía de sel assina peru es lo que mos án aprendíu policías qu'estavan más pendientis de jangás que de cosas veramenti serias. I cudiau que no hazemus ná malu peru assín i tó tovía sentimus una revolá de que sentimus la serena.